Ilay asa hitako hoe tena milay indrindra an, ilay asana mpampanofa trano na tany. Matetika mpandova na na hoe zanaka mpanakarena be an. Dia zareo izany an tsy zareo akory no handeha hoe hikarakara an'ilay tany na ilay trano ohatr'izany, fa efa misy orinasa manokana izany afaka manao an'ilay izy. Fa zareo tatazana fotsiny ilay vola dia avy eo manao an'ny fiainana dia izay. Izay fotsiny Izay no tena hitako hoe <hesitation> asa milay indrindra.